Karazagna vatosoa na pierre précieuse: vato mahita zeh misy quartz, quartz rose, quartz bleu, vôlamena, vôlafôtsy, diamond, beryl, amonita, <hesitation> safira.